Ano mbiyako liyafi nonga chinkarolo veli nigera mkwani? Umapela rabdi inyama. Inyama ya nkoko. Ikapela ngara kumibei. Lakini ni mungi na ile gengi tafadilika. Ibi tofaudi ni nyami yangu. Nyami yangu mbeguma zana kutamani, lakini insinuwezi. Ikiilo elfu nane. Eh, ingu waza elfu nane. Sipura mpaka ginsuzi ya koefumbezi. Ginaka ginsuzi ya koefumbezi. Kutamani, lakini uwezuwa kutenga kala mtakoeji. Kwa ingeni ni uwezuwa mkali maramuja moja, na ndufu ikendi ya nadi inyama. Lakini, zani inyama adimu sana. Kuli ngana uwezuwa nindu nao, lakini ingeni ni uwezuwa. Hauna nunuwa, ukala na nduwa, ndaonga, onga. Naile maisha ya kupiti. Kwa zani kutamani, lakini uwezuwa mtakoeji. Kupitu pamba nini harinuri nani. Engu kululanga tutawene. Tutamane, lakini kufumba. Mamsongati, haa, utuziata nga tutakulu. Kupitu uli nyanyi kuweze na uwezuwa zizipo. <noise>